Aminahy zany fety d'anniversera tegna hoe <hesitation> tadiafaky <hesitation> voalohany namagna jiaby akeo miarahaba de miaraka mihignagna, <hesitation> magnagno fety miaraka migiagiaka <hesitation> de tsisy tsisy korontana, zay.